<hesitation> Arakaraka amarôzana vôla, voamohany izy koa vôlabe izy, vidiko ze raha ileky na ahodiko vôla avadiko fi- fidiram-bôla na magnaraka zay, <hesitation> mividy sakafo tsara hoaniky zay.